کار فیول کا سین بھی فل امپورٹنٹ ہے باس۔ ہم نارملی مہینے میں دو تین بار ٹینک فل کراتے ہیں۔ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کتا زیادہ دور جا رہے ہیں۔ آپ ڈیلی آفیس کو جا رہے ہیں، آؤٹنگ کو جا رہے ہیں، کبھی ہر چیز کو جا رہے ہیں۔ تو مہینے میں آپ کو پانچ سے چھے بار کرانا پڑتا ہے۔ ہر ریفیل میں آپ کو نارملی تین ہزار یا چار ہزار کا خرچہ لگتا ہے۔ پیٹرول یا ڈیزل کے پرائز کے حساب سے کریں تو پمپ پہ جاتے ہی ٹینک کراتے، ایک دم فل ٹینک کرتے۔ ٹینشن فری لانگ ڈرائیو کو جانا، لانگ ڈرائیو کو جا سکتے ہیں۔ ڈیلی آفیس کو جانا ہے، آفیس کو جا سکتے ہیں۔ کبھی کنوینینس اسٹور جاتے، اپن اٹھا کے سنیکس یا چائے کچھ بھی منگنا، ایرانی چائے منگنا تو اپن ایرانی چائے بھی پی لے سکتے ہیں۔ اور سنو، فیول ریفیل کرنا صرف پیٹرول بھرنا نہیں، مینٹیننس اور ڈرائیونگ روٹین کا پارٹ ہے۔ اگر ٹائم لی ریفیل کرتے رہے تو انجن اسموٹھ اور ٹرپس ٹینشن فری رہتے ہیں۔ اوور آل یہ روٹین کار کے لیے فٹ رکھنے کے لیے اور لانگ ڈرائیو پہ جانے کے لیے، اپن کو ٹریول میں اسموٹھ ایکسپیرینس دیتا۔